giat sia xkëwu soꞌb soꞌb x̱ob soꞌb loxna tsuw gunu lo molin ña ikë yelo uyuw gunu lëꞌ sukr sia kanel, sia lëd knu, loxna tsu gi x̱an dzil lëꞌ ikë gunu tsëw zaꞌksa c̲h̲iskwaꞌzë komo kwadrad o trian gulo xc̲h̲ixkwaꞌwu xkëwu, giat ngudna c̲h̲ixkwaꞌ lëꞌkga xka soꞌb x̱ob loxna tsuwu lo molin ikë kanel ikë sukr lëdu loxna tsulo lo kwal lëꞌkga kwal guꞌn xc̲h̲aꞌ lëd sia, loxna gey gunu. Nana x̱oꞌbna x̱oꞌb mëna c̲h̲ixkwaꞌ më dip sob lo gi lox nana este tsuw nup nkob tsu lo gunu, go medzanj go, go ldzin go, schop stson giꞌn mansan giab lo gunu, sob gunu ilëꞌb, gunu c̲h̲owzë minn. gitlan gunu c̲h̲ow minn, gitlan c̲h̲ixkwaꞌ ilë gitlan loxna por edas gunu gey tib perol gunu, loxna dele chapma nup sia soꞌb sia tsu lo gunu, dele giend sia x̱ob tsuw lo molin tsuw gunu gey wen, tsu sukr tsu kanel tsu, nup limun tsu lo gunu, gunu c̲h̲ow minn. Gitgu xkakga chug tsu sukr tsu loxna kanel lëꞌkga snup limun loxna ibiy gunu wen wen tsu nc̲h̲oꞌb nis lo nis nisu o yu minn dzaꞌl ldoꞌwu nanu, yu minn xgu x̱ob sia lo wu, per dele giend sia lëꞌ x̱ob x̱ob xiab low.